Karazan̈a tsakitsaky laniko an̈atin'ny herinandra araiky, isanany mety karazany, karazan̈y dimy. Pakopako izaho mahalan̈y folo, brôshety izaho mahalan̈y dimy, mahôgo izaho mahalan̈y dimy, firiry katakata izaho mahalany dimy, avy iô amin'izay mihin̈à mokary àby io mahalan̈y telo.